bos lo nis xki yu mal, yu kamaron, yu ngwrex, yu tortug yu, lëꞌ ga yuga maꞌl yuga lo nisna, y nap xki ga xc̲h̲aꞌga man ki nak medz nak xc̲h̲aꞌ lo nis xki, gans nap lëꞌkga xia c̲h̲asgial, pat c̲h̲asgial lo nis, ic̲h̲ë man ki yuzë lo nis xki nap lëꞌ man nak man yuc̲h̲a lo nis nak mal, nap nak kamaron nak man ki nak man yu lo nis.